Ñy fomba hanakaloza ñy drala lafa teña ro mandeha an-tany lavits'añy: -Atakalonteña aloha dral'eñe, laha teña ro malisa, laha teña ro fa tsy afak'anao anizay ee, mampiasa teña karatsy bankera na mangalaky drala aminy banky añy avao na koa, mifanakalo drala teña aminy ñy tanà ze ombà nteñ'añy.